Aon, fampiasan̈a sosipie raha zen̈y tsendriky haiko tsara fa raha haiko volan̈iny fo zen̈y. Karà fampanongana vity zen̈y zo beka zen̈y ahafan̈a mampidriky kiraro. Koa fa sarotrarotro ampidirin̈y ze zen̈y zo mora ndraiky fitaovan̈a malaky ndraiky mora ampiasain̈a zen̈y zo. Koa fa misy kiraro maromaro, intsaka eky ze kiraro maletry.